<laughs> <hesitation> Asibidaarɛ me. Asibidaarɛ n de vo'osego yiadaana dabeserɛ bakɔi la puan. Fu san tum balaam Tɛni, Talaata, Laareba, Lamisi Zuma nyaa yiimbeere Sibi. Ooh, Nɛnɛra ka kini tuuma zo'e zo'e. Ma yeti nɛnɛra, zo'e zo'e ka kini tuuma Sibidaaɛrɛ. Yele yele wuu sɛba n boi Ɔfisi puan la. Sukuu duma dikɛ <hesitation> sɛba n tuni bamɛŋa tuuma, ɔganezasin wa. San dagi asibetin duma n kini tuuma Asibidaarɛ, zo'e zo'e ka kini tuuma Sibidaaɛrɛ ɛɛn hɛɛn. Asibidaarɛ ni dɛna la vo'osego daarɛ. Yi' pu'useba basɛba me pu'usere la Sibidaaɛrɛ n me de bama me vo'osego daarɛ. Soo Sibidaaɛrɛ la, sɛba pu'useri yimpu'usegɔ Sibi, sibi sɛba n pu'useri Sibidaaɛrɛ la dabeserɛ la za'a bama kɔ'ɔm bɔna la Yindeon puan, Adventists duma la n bala. Gee sɛba me n ka pu'useri Yinɛ bee sɛba n pu'useri Laseredaarɛ me, bama me ni yee la yire, ba wan tum ba tuuma zo'e zo'e. Ba wan iŋɛ, duuse ba bɔtɔ, ba wan dugɛ dia, ba wan pee lɔgerɔ, bama la ba kɔma wan nyɛ saŋa bo taaba ɛɛn hɛɛn. Soo Sibidaaɛrɛ me n kini se'em n bala. Ba san kɔ'ɔm yeti Sini, sɛla n ni wa'am fu puti'irɛ puan na de la mmm, bakɔi la ba'asɛ ya. <laughs> Beere n be'e wan vo'ose. Ɛɛn, sɛba me n nɔŋɛ pa'ati, nɔŋɛ <hesitation> ba pu'usa zɔduma, ba bɔta ba kiŋɛ ta bisɛ ba buuri, sɛba n ki'iri zaɛ zaarɛ la me, bama ba puurɛ ni pee mɛ ti aai, bakɔi n ba'asɛ zina Sibi wa de, tu wan kiŋɛ ta bisɛ tu nɛreba. Mm hmm.